Ma tii ussõ vallalõ ja ma näe treppi. Treppi, miä lätt alla, kuigi mino teedäq siin maja alla ei olõq midägi. Ma lää trepist alla ja kõik, miä ma lövvä, om üts pümme tarõ. Tühi, pümme tarõ. "Mis siin toimu?" ma mõtlõ.